أفظل أقظي ليلة بخيمة على قمة جبل لأن بيكون عندي منظر خلاب، وأقدر استمتع بالهدوء والطبيعة المحيطة. كمان المنظر من فوق الجبل يخليني أشعر بالحرية والإنتعاش، أقدر أراقب النجوم بوضوح. أما القلعة العتيقة صحيح لها سحرها وتاريخها بس ما يعطيني نفس الاحساس اللي بشوفه وأنا على قمة الجبل. الطبيعة دائما لها جاذبية خاصة، وأحب أعيش اللحظة في مكان عالي.